आर्ग्यानिक तेना अन्य तेनाके तुल्नामे थोरिक महँगा रहता । कहिकी ओर्ग्यानिक तेना प्रकृतिक रुपमे उत्पादन करलजिता आउर अइसे प्राकृतिकमे उत्पादन करेबखत थोरिक लागत जेदा परेजिता काहिकी <hesitation> यी तेना थोरिक उत्पादन कर्ना कर्रा आउ कम मात्रामे उत्पादन करे सिक्जिता । हालाकी गैर आर्ग्यानिक तरकारी उत्पादन करेबखत ओहमे बहुत जेदा कृतिम मल होइल, रसायनिक मल होइल आउ किटनाशक डारल रहता जेहका कारनति जेदा उब्जनी हुइता आउर लागत कम परेजिता । मुल स्वास्थयके हिसाबति दिख्बो कहलेसे आर्ग्यानिक तरकारी थोरी महँगा परलेति फे <hesitation> जरुरी रहता आउ मजा रहता । तभिमारे सकेसम आर्ग्यानिक तरकारी केल खैना चाहिं ।